په ښوونځي کې زما د خوښې مضمون چې و، هغه بیولوژي و. بیولوژي مضمون مې خوښېده، او همېشه مې غوښتل چې په درس کې برخه واخلم، نوی درس تشریح کړمه. نو دا زما د خوښې مضمون و. او کوم مضمون چې ما نه خوښېده، هغه ریاضي و او هغه هندسه و. دغو مضمونونو سره زما دومره علاقه نه وه، او دومره برخه مې هم نه پکې اخیسته. نو د خوښې مضمون مې بیولوژي و.

دا د افغانانو، پښتنو له کلتوري او دودیزو نڅاوو څخه شمېرل کېږي. خاص حرکتونه لري، او ډېری ځوانان چې دي، په ګډه سره یوځای اتڼ کوي. مینه وال یې هم زیات دي. او اتڼ چې دی، دا د خوښۍ په مراسمو کې کېږي، په ودونو کې، په جشنونو کې، حتی په ځینو بندارونو کې هم ځوانان اتڼ کوي، او خلک یې خوښوي. نو یو اتحاد، یو اتفاق سره ډله ځوانان د اتڼ میدان ته، یعنې ننوځي، او یو ډول حرکات په عین وخت کې اجرا کوي. نو د پښتنو له فرهنګي نڅاوو څخه دی، او خلک یې خوښوي. مینه وال یې هم زیات دي، شوقیان یې هم زیات دي. نو دغه نڅاوې دي.

زما په نظر که حیواناتو ژبه درلودلی او خبرې یې کولی شوی نو بیزو به ښې خبرې کولی شوی ځکه هغه ډېره چالاکه ده.

څومره چې لګښت کوې بيا عايد دې د لګښت څخه ډير وي

د افغانستان تاری معاصر تاریخ ته لنډه کتنه ډېره شه ده. د هر انسان لپاره شه ده، هغه که نارينه وي، که شځينه وي؛ ځکه که څوک غواړي چې د افغانستان په اړه، او د افغانستان د تېر وخت په اړه باندې معلومات لاسته راوړي، نو ضرور ده چې تاریخ ته یوه لنډه کتنه وکي، د هغو پیشو څخه باخبر واوسي.

د اوبو د سپمولو لپاره ساده لاره چاره دا ده چې هر سړی بې ځایه اوبه ونه کاروي. بې ځایه په کور کې د اوبو نلونه <hesitation> ایله نه کړي، او څومره اندازه چې د یو کار لپاره اوبه پکارېږي، هغه کافي اندازه باندې اوبه وکاروئ. اضافي اسراف مه پکې کوئ. دا د اوبو سپمولو اسانه لاره ده.

هر موټر چلونکی یا ډرېور باید، عه عه، چې موټر چلوي، د موټر د چلولو یا ډرېورۍ د زده کړې تر څنګ باید د دومره بلدتیا ولري چې موټر کې کوم <hesitation> کوچني عوارض پیدا کېږي یا خرابېږي، هغه باید دوی حلولی وشي. ورسره بلدتیا ولري، په ستونزه یې پوه شي، د موټر په دغه برخه کې دغه ستونزه ده او دا زه حلولی شم. ځکه هر ځای کې مستري نه پیدا کېږي او نه اوسي. نو حداقل دومره، عه عه، بلدتیا باید ولري چې خپله ستونزه خپله حل کړی شي. او کوچنۍ ستونزه چې په موټر کې پیدا کېږي، یا کوچني عوارض وي، نوو، عه عه عه، که چېرې، عه عه عه، په پوره حوصله دې دغه کار وکړي، هڅه دې وکړي، په لاس ته دې دوام ورکړي. او که بیا هم په دې باندې پوه شو چې دغه ستونزه زه نشم حلولای، زما له وسې نه پورته ده، مستري ته ضرورت ده، نووو دوی چې کله خپل موټر په کوم مستري باندې جوړوي، نو د هغه مستري شمېره د ځان سره وساتي او له هغوی سره دې په تماس کې شي. که چېرې هغه سیمې ته نږدې و اوسي، نووو راشي له نږدې نه د دوی موټر وګوري او د موټر د جوړولو سامان ځان سره راوړي اوو د دي موټر جوړ کړي. او که بیا هم احیاناً <hesitation> مستري هم نشو راتللی اوو موټر هم وران پاتېږي او دوی په دښته کې اوسي، او په دوی وخت تېرېږي اوو د وخت یې ضایع کېږي، نو بیا موټر دې په خپل ځای پرېږدي او دوی دې په همغه راغلې لار باندې بېرته له دغه ځای څخه ووځي.

زما په نظر د ماشومانو لپاره ساده کیسې او روانې خبرې او ډېرې آسانې او دغه ساده ورځنی کیسې چې کومې په ورځني ژوند کې ټول ورسره مخ یو دغه به ډېرې ماشومانو لپاره ګټورې او مهم وي.

د کابل ښار د ښودلو لپاره تر ټولو اړین کار دا دی چي د کابل د ښاریانو فرهنګي څرنګوالی په کره توګه انځور شي. د لومړي ځل لپاره بايد د کابل تاريخي ځايونو ته پاملرنه وشي. په کابل کي بالاحصار او داسي نور ښکلي او تاریخي ودانۍ شتون لري. نوموړې ودانۍ کولی شي چې چې لیدونکو ته د کابل تاریخي پړاوونه په ګوته کړي. همدا راز، په کابل ښار کي ښکلي جوماتونه شتون لري. دغه جوماتونه کولی شي چي لیدونکو ته د کابل دیني او مذهبي څهره روښانه کړي.د بیلګې په توګه، د پل خشتي جومات، د عیدګاه جومات، د حاجي عبدالرحمن جومات، او د وزیر اکبرخان جوماتونو ته اشاره کولی شو سو. یاد جوماتونه د کابل له تاریخي ودانیو څخه شمیرل کېږي. د شاد او شمشيره زیارت هم اوس په یوه تاریخي ځای بدل شوی دی او د کابل په زړه کې د کابل د سیند پر غاړه ولاړ دی. د ارګ ودانې هم د کابل له تاریخي ماڼیو څخه شمیرل کېږي. د غازي امان‌الله خان قصر، د کابل د غرونو دیوالونه ، او په خپله د کابل سیند، منډویی بازار، او د شهزاده د پیسو بدلولو سرای هم باید په دغه انځور ګډ شي.

خاوره چې د ونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري ،بايد له شړيدلو ،ويجاړيدو او شاړې پاتې کیدو څخه وساتل شي،

اتڼ چې ده د افغانانو يو فرهنګي او . کلتوري دود ده او پدې کې او هميشه افغانان له اتڼ نه د خوشحالۍ په وخت کې استفاده کوي

د پسرلي موسم تر ډېره پوره په نیالګیو باندې ښایسته وي. لکه دا خبره چې په پسرلي کې د نیالګیو کېنول څومره مهم دي، وکړو، نو دا د پسرلي د ښایست په معنی ده چې د پسرلي د راتګ سره د هغه ښایستوالي لپاره څومره مهم کار دی د نیالګیو کېنول. که له یوې خوا هوا برابروي، یا د هوا په سموالي او ښایستوالي او طبیعي والي او پاکوالي کې رول لري، د بله پلوه د پسرلي د راتګ پیلامه ده، د نیالګیو کېنول یا یو ډول زیری دی خلکو ته. دا ذهنیت ورکول دي چې د نیالګیو کېنول، یعنې تر شا یې د پسرلي راتګ، یا که ووایو د پسرلي له موسم نږدېوالی. او په دغه برخه کې موږ کله چې ماشومان وو، د خپلو مشرانو سره یوځای مو کار کاوه. کله چې به پسرلی رانږدې شو، موږ به له ښار یا هم د خپل بازار څخه ځینې نیالګي راواخیستل، بیا به مو په لارو کې، تر ډېرو حدو پورې په عمومي لارو کې دغه نیالګي <hesitation> کېنول، ځکه چې ځای مو ورته براوه، اوبه به مو ورته برابرولې. بیا به وروسته دغه نیالګي غټېدل او د سیمې او دغه راز هوا ته به یې یو ډول ښکلا وربښله.

سپین ږیري او مشران د تجربو خلک دي. دوی له ځان سره تجربې لري، داسې تجربې چې د زمانې د سختیو، نادریو او نادودو په وختونو سره یې دغه تجربې ترلاسه کړي. ځکه د دوی رول په ټولنه او دغه راز په مجالسو او غونډو کې تر ټولو مهم دی. ځوانان، په خاص ډول هغه ځوانان چې د یوویشتمې پېړۍ په درېیمه لسیزه کې اوسېږي او عمرونه یې د شل څخه تر دېرش کلنۍ پورې وي، دوی د <hesitation> د پېښو په <hesitation> سرته رسولو کې چندانې مهم رول نشي لوبولی، نه چندانې پر ځان باندې باور لري، او دغه راز دوی ځینې ټاکنې هم نشي کولای. ځکه په ځینو کلتوري دودونو کې، ځینو مراسمو یا که ووایو ځینو بدمرغیو کې، د سپین ږیرو او مشرانو رول تر ټولو پورې مهم دی. د هغوی خبرو ته ځکه غوږ نیول کېږي، او د هغو خبرې ځکه مهمې دي چې هغوی د زمانې په اوږدو کې واټن وهلی دی، ډېرې مرحلې یې پاس کړي دي، او بیا اوسني وخت ته رارسېدلي وي. ځکه یې په خبره غوږ نیول کېږي او نسبتاً تر نورو ډېر ارزښت ورکول کېږي.

د دین او ساینس په باب د هند د وچې نامتو مفکر، مولانا وحیدالدین خان، څيړنې کړي دي. دی اسلام د نوي عصر ځوابګر بولي، او وايي چې موژ په دین کې، یا په قران کې، ساینس لټولای سو. قران کریم د ځينو ساینسي پېشو اټکل هم کيي. دغه راز که وګورو، د اوو اسمانو ویشتون، چې بیا وروسته د ناسا ادارې هم دغه خبره تر ډېره حده منلې، د کایناتو د جوړشت په باب د قران کریم او اسلام لارشوونې، دا هغه څه دي چې د اوسني ساینس له لپاره موهيمې خبرې بلل کېژي. اسلام د ساینس دسره په ټکر کې نه دی، خو ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ وي. او په قران کریم کې په خلص ډول ټول هغه موضوعاتو ته، چې ساینس پکې راځي، طب پکې راځي، او هم ځینې نور علوم پکې راځي، هغو ته کتنه نه ده سوې؛ یوازې په لنډ ډول باندې ځينو پيشو یا ځينو نقاطو ته اشاره شوې ده. <hesitation> که موژ ووايو چې قران کریم د اخلاقو يو غوره کتاب دی، مبالغه به مو نه وي کړی. همدغه راز قران کریم کې د ساینسي پیشو په باب باندې هم يادونې سوي دي، او داسې ویل کېژي چې د قران کريم څخه اروپا یانو د طبابت په برخه کې، دغه راز د کيمياوي موادو د جوړولو په برخه کې، استفاده کړې ده. او کله چې د حضرت موسی علیه سلام او فرعون تر منځ پیشه واقع کېژي، او فرعون په رود نیل کې غرق کې، د یو تاريخي روایت پر اساس باندې غرق کېژي. شاید رود نیل به و، کله چې دی الته غرق سي، ورسته د ده جسد ځمکې ته راځي، او پيړۍ پيړۍ وروسته د له مرګ څخه په مصر کې په یوه موزیم کې د ده جسد باندې څيړنې کېږي. نو لرغونپوهانو ته دا جوتېژي، دا ورته معلومېژي چې فرعون تقریبا دوه نیم زره کاله، یا غالبا درې زره کاله پخوا په اوبو کې غرق سوی دی، ځکه د ده بدن مالګین شکل لري، ام مالګین خوند لري. او دی بیا وايي چې دغې پیشې ته قران کریم څوارلس پیړۍ وړاندې اشاره کړې ده. دا په دې مانا چې يوویشتمه پيړۍ کې نننۍ موندنې، څوارلس سوه، څوارلس پيړۍ پخوا هم دغو موندنو ته اشاره سوې وه، او په اثبات رسیدلې وه.

په ټولنه کې د باور او اعتماد د رامنځته کیدو لپاره یوې رښتني وینا ته ضرورت دی یو انسان باید په وينا کې ریښتنی اوسي دورغ و نه وایې کړنې یې ریښتني اوسي عمل کې ریښتنی اوسي حداقل انصاف وکړي نو دغه شان انسان بیا د اعتماد او باور وړ کرځي خلک بري باور کوي او داسي فضا رامنځته کوي د خلکو د باور او اعتماد وړ اوسي او د داسي کسانو ملګري بیا هم ريښتني د باور او اعتماد وړ وي نو ریښتنی عمل ریښتني وینا ریښتني کړنه انصاف دغه یو د باور وړ او اعتماد وړ فضا رامنځته کولای شي

کارل مارکس به ویل چې ژوند د انسانانو ترمنځ یوه طبقاتي مبارزه ده، که ماته یوه دقیقه وخت راکول شي زه به ژوند یو فرصت وګڼم دغه راز ژوند ته به د یوې مبارزې نوم ورکړم او په عین حال کې به ژوند ته د ډېر څه کولو، یا په اصطلاح د ډېر کار کولو یوه مجموعه به یې وبولم.

زما په نظر لندن او ترکيه دواړه ډير ښايسته او ډير غټ هيوادونه دي دچکر لپاره د هر چا لپاره ډير زيات سهولتونه او ډير زيات ارمتياوي په کي .شته

د نیالګیو کېنول خو ډېر مهم رول لري په ژوند کې، ځکه چې هغه په آینده کې ډېره ښه هوا صافوي او ډېره ښه، ښایسته ماحول جوړوي؛ او بل په آینده کې موږ کولای شو د هغه نه مېوه لاسته راوړو. او هو، په دې برخه کې ما څو ځله کار کړی دی او زه اوس هم غواړم چې په راتلونکي پسرلي کې ډېر ښایسته نیالګي او ډېر ښایسته ګلان وکرم.

په اول کې خو د پښتو ګرامر ډیر مهم دی چې ځکه چې پښتو کې پینځه یاګانې دي چې د هغوی تلفظ د هغوی ویل هر یو ځانته ځانته مختلف تلفظونه لري نو موږ کولای شو د یا ګانو په وسیله جمع یا مفرد نومونه یا جمع او مفرې کليمي سره جلا کړو

په اول خو بايد داوبو سره زيات احتياط وسی ځکه چي دافغانستان اوبه اوس هم مخ په کميدو دي خو دوهم په هر کور کي په هر ځای کي چي هر انسان هر څنګه ژوند کوي بايد داوبو نه ډيره درسته استفاده وکړي او زياتي یی مصرف نکړي له ضرورت او اندازي زياتي اوبه بايد مصرف نسی او بل اوس چی دژمي موسم دی واوره او بارانونه ډير کیږې هر څوک کولای سی د چا چي حویلی او يا کورونه حویلی دي او هغوي په حویلی کي ځايونه لري خپلو حويلیو کي داوبو لپاره داوبو د راګرځولو لپاره او ډيريدا لپاره څاه ګاني وباسي تر څو دواوري اوبه هلته زخيره سی او په راتلونکي کي بيا داوبو له کمښت سره مخ نسی

دا چې سږ کال بارانونه ډير شوي دي ،آيا کروندګر به وکړی شي چې د تېر کال پرتله له پټيو ښه حاصل ترلاسه کړي؟

موږ ورغلي و تاسې هم ورشئ

نو <hesitation> ځکه زموږ په ټولنه کې خلک تعلیم ته توجه نه کوي، ځکه چې خلک، یعنې د اقتصادي ستونزو له امله هم خلک تعلیم ته توجه نه کوي. یعنې ډېرې کورنۍ زموږ په ټولنه کې بې وزله دي، او ماشومانو ته د ښوونځي ته د تلو پر ځای د کار طمع لري. یعنې واړه واړه ماشومان، یعنې ډېر زیات غټ غټ کارونه پرې کوي، او د <hesitation> اقتصادي ستونزو له امله، نو همدې امله تعلیم ته توجه نه لري. نو هم ناامني، جګړه، دا د ښوونځیو ته <hesitation> پوهنتونونو ته خنډ ګرځي. نو د بعضې ځایونو کې <hesitation> زموږ خلک نجونو ته زده کړه <hesitation> یو ډول شرم ګڼي. نو دا <hesitation> کیفیت کمښت هم فرصتونه، بعضې بعضې خلک فرصتونو ته نه ترسره کېږي. یعنې د <hesitation> ښوونځیو کمښت، د معلمینو کمښت، خلک دومره تعلیم ته توجه نه کوي. او بعضې خلک دي زموږ په ټولنه کې چې د همدا تعلیم ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، نسل نسل نه تعلیم نه کوي، تر اخره دومره تعلیم ته ارزښت نه ورکوي.

په پښتو ژبه کې نرمه یا د مفرد نارینه نومونو په پای کې راځي. همدغه مفرد نارینه نومونه چې کله موږ جمع کوو، جمع حالت یې بیا په څرګنده یا، یا څنګ په څنګ ټکي والا یا باندې کوو. او همدارنګه دغه څنګ په څنګ ټکي والا چې ده، دا د مفرد نارینه نومونو مغایره حالت لپاره هم راځي. مفرد نارینه نومونو مغایره حالت، مثلاً موږ وایو: زلمي ته مې وویل. زلمی یو نفر دی، او دلته تغییر شوی حالت راغلی، زلمي شوی. زلمي ته مې وویل. او همدارنګه مفرد ښځینه نومونه په پای کې هم موږه همدا څنګ په څنګ ټکي والا یا، څرګنده یا، راولو. او اوږده یا چې ده، دا هغه ښځینه نومونه چې په څرګنده هې باندې پای ته رسېدلی وي، نو جمع حالت یې موږ په اوږده یا باندې کوو، یا سر په سر ټکو والا یا باندې کوو. او همدارنګه د مفرد ښځینه نومونو مغایره حالت هم موږه په همدا اوږده یا، یا سر په سر یا باندې کوو. مثلاً موږ وایو چې <hesitation> ډیوې ته مې وویل، یا زرغونې ته کتاب ورکړه. ډیوه او زرغونه دغه نومونه خو مغایره حالت کې راغلي. زرغونې ته مې کتاب ورکړه. زرغونه زرغونې شوې. ډیوې ته مې وویل. ډیوه ډیوې شوې. او لکۍ داره یا چې ده، دا هم د مفرد ښځینه نومونو په پای کې راځي. مفرد ښځینه نومونو په پای کې. او امریه یا چې ده، هغه بیا د جمع فعلونو په پای کې راځي. <hesitation> هغه فعلونه چې <hesitation> مفرد حالت یې په څرګنده هې باندې پای ته رسېدلی وي، جمع حالت یې موږ په <hesitation> امریه یا باندې کولای شو. مثلاً وایو چې ځه، ځئ، جمع حالت دی، په امریه یا باندې کېږي.

په ټولنه کې به شک او ګمان نه و عدل او انصاف به و، اعتماد او باور به و، غلاوې او حرامخوري به نه وو امنیت به و ټولنیز تپاوتونه به نه وو حق به حقدار ته ورکول کېدل د ظالم او مظلوم توپیر به لیدل کېدل همدارنګه د فقر او بیوزلۍ کچه به کمه وه یعنې یوه څالمه ټولنه به وه، اسانتیاوې به د خلکو لپاره زیاتې وې

که چېرې ولسمشر وای، نو ما به لومړنی کار چې و، نو هغه به زده کړه او تعلیم باندې به مې ډېر فشار وي، او هم به مې دروازې چې د ښځینه وو پر مخ تړل شوي دي، هغه به مې خلاصولې. په نر او ښځه باندې به مې زده کړه جبري کول، او تر دوولسم ټولګي پورې یې باید زده کړې کړې وای. او د ښوونځي په نصاب کې مې داسې یو نصاب ته ځای ورکاوه چې په هغه کې د هېواد کې د ملي ګټو ساتنه باید وشي، څنګه باید د خاورې ساتنه باید وکړو، خپل <hesitation> شخصیتونه چې نومونه یې په تاریخ کې ثبت دي، کومې کارنامې یې کړي دي، دښمن په مقابل کې یې خپله خاوره او ناموس په وړاندې یې څنګه دفاع کړې، نو هېواد ته یې کوم کار کړی ده، بیارغونه په برخه کې یې څه کړي دي، ولې یې نومونه په تاریخ کې ثبت شوي دي. داسې یو مضمون ته به مې ځای ورکاوه چې داسې موضوعات پکې وای، تر څو هر څوک ژمن پاتې شوی وای او داسې یو روحیه باندې روزل شوی وای. بل به مې د زده کړو تر څنګ ویل چې یو کسب او هنر هم باید زده ولري، او د بیا به همې داخل د هېواد کې د فابریکو په جوړولو باندې ډېر کار کاوه، صنعتي فابریکې مې جوړولې، تر څو ځوانان او د هېواد وګړي خپله د داخل د هېواد کې چې دي، په فابریکو کې کار وکړي، او خپل داخلي تولیداتو څخه ګټه واخلي، او په داخل د هېواد کې په خپله په کار باندې مصروف شي. نو دغه به زما کار و.

د کلي په حجرو دیرو کې د ځوانانو ناسته چې ده، دا د ځوانانو پو تربیې مثبه اغېز لري. دغه ځوانان د خپلو مشرانو ته ګوري؛ څنګه له خلکو سره سلوک کوي، میلمه پالنه یې څنګه کوي، او څنګه یو د بل قدر و احترام او درناوی کوي. دغه ځوانان له خپلو مشرانو نه دغه زده کوي، او همدارنګه درناوی وشي مشرانو ته، او <hesitation> دوی یو مثبته روحیه اخلي یو د بل سره څنګه همکاري کوي، یو د بل په غم ښادۍ کې څنګه برخه اخلي. نو ځوانان هم له همدغې نه زده کوي؛ خپل فرهنګ ته څنګه ژمن پاتې کېږي. نو ځوانان هم له دغې نه زده کړه کيي. نو د دوی په روزنه باندې مثبته اغېزه کوي. ناسته پاسته هم په حجرو کې د دوی په تربیه باندې اغېز لري

د پاکوالي او نظافت مراعتول د یوې سیمې د خلکو سلیقه، د هغوی پوهه، د <hesitation> هغوی آګاهي ښيي چې دوی څومره پاکوالي ته پام کړی ده. همدارنګه دیني پوهه یې هم ښيي چې ویل شوي پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. نو دغه یې په پام کې نیولي دي، خلک آګاه دي، صحت برخې ته یې توجه کړې ده. نو دا د هغه پاکوالی یا نظافت مراعتول د هغې سیمې د خلکو سلیقه، پوهه، آګاهي ښيي.

پخوا به خلکو خپلې خوښیانې په ‌ډزو سره لمانځلې. د ډزو په څرګندولو به یې خوښي ښودله؛ هغه که د ودونو مراسم وو، هغه به د ماشوم د زوکړې یا پیدایښت و، یا به نور داسې د خوښیو مراسم وو. <hesitation> اوس دپاره کولای شي چې خپلې خوښیانې په مېلمستیاوو سره ولمانځي، بنډارونه جوړ کړي، شپني بنډارونه جوړ کړي، ځوانان سره راټول شي، منګی، ستار، رباب دا وغږوي، له یو بل سره شریکې کړي. او په دغو مراسمو کې که څوک ګډون کوي یا برخه اخلي، هغو ته مېوې وویشي؛ که هغه وچه مېوه وي یا تازه مېوه وي، لکه چهارمغز، پلي یا ځینې خواږه وي، نو په دې ډول هم کولای شو خپلې خوښیانې ولمانځي.

د مسلمان د حال پوښتنه کول ډير اجر لري

زموږ په سیمه کې زیاتره موږ خو د لغمان یو د لغمان خلک خو معلومه ده چې شولې زیاتې خوري موږ په خپله په لغمان کې وخت نده تیر کړی موږ ټول پیدا شوي په پاکستان کې وو بیا راغلل کابل ته دا پنځلس کاله کېږي په کابل کې ژوند کوو لغمان ته هیڅ نه یو تللي مګر مممم د لغمان خلک زیاتره شولې زیاتې خوښیږي زموږ په خپله هم شوله خوښیږي او ډیر خوند راکوي خو لکن نپوهېږم د کابل د خلکو شوله خوښیږي که نه زموږ د خلکو شولې ډیرې مشهوره دي سبوناکه د کروتو، ساده شوله نپوهېږم نور قسمونه هم لري خو مونږه زیاتره خپل خپلوانو کره چې لاړ شو دغه شولې زیاتې پخوي زما خپله سبوناکه او ساده شوله ډیره خوښیږي او زما د عمه خاوند دی چې کله کله ټوکې کوي چې مونږ ورکره لاړ شو خاندي وایې زموږ د لغمان د خلکو تذکیره شوله ده وایې د شولې باندې پيژندل کیږي لغمان خلک هغه خپله د پغمان دي خو لیکن موږ پسې کله کله مسخرې کوي خاندي وایې د لغمان د خلکو تذکیره شوله ده شوله دیر خوند کوي کابل خلک نو نه پوهېږم د کابل د خلکو خوراک څه شی دی او لغمان کې خو دغه دي

"زما په نظر، په یو کوربه کې باید هسې ښه صفت ولري. هغه هم باید روڼ تندی ولري، ښه اخلاق ولري، خوشحاله اوسي. که یو مېلمه ستا کور ته راشي، هغه د دې لپاره راځي چې، زما په نظر باندې، چې یو چا کره لاړ شي، د یو چا سره کېني، ساعت یې تېر شي، یو خوشحاله وي، یو څو وخت یې په خوشحالۍ سره تېر شي. لیکن بعضې خلک دسې دي چې چا کره لاړ شي، تندی یې ترش نیولی وي. که شل رقم خواړه چا ته پاخه کړي، چا ته خوند نه ورکوي، ځکه فکر نه کوم چا ته به خوند ورکړي د هغه دسترخوان. او زمونږ په افغانانو کې یو متل دی، وایي: ""نان، پیاز، پیشاني باز""، یعنې که ډوډۍ سره پیاز هم وي، خو چې په خوشحالۍ، په روڼ تندي، په خوش اخلاقۍ چا سره کېني، پاڅي، په خندا، په خوشحالۍ. هغه ډېر زور لري. زما مور، خدای دې وبخښي، اوس وفات شوې ده. زما مور به چی کله بو زمونږ کره مېلمانه راغلل، زما مور د ډېرې خوشحالۍ نه، ډوډۍ به یې زړه ته نه کېدله، هېڅ به یې ډوډۍ نه خوړله. او مېلمانه به ورته خندل: ""ستا ډوډۍ زړه ته نه کېږي؟ ته ځنکه زمونږ په راتلو باندې خفه یې؟"" که ځنګه؟ زما مور به ویل: ""زه خو دومره خوشحالږم ، دومره خوشحالیږم چی زمونږ کره یو څوک راشي، زه هېڅ ځمکه ځای نه راکوي، د ډېرې خوشحالۍ نه بېخي په هوا ګرځم."" او مونږ کره مېلمانه چې په راغلل، زما مور به ډېره زیاته خوشحاليده کېدله او زمونږ په کور کې که به هر شی و، مېلمه ته به مخته اېښودل. مېلمنو به بعضې وخت ورته ویلې چې: ""ته دومره شیان راوړې، موږ بېخي ستړي کړې په خوراک باندې."" او زما مور ډېره سوتناکه ښځه وه. فکر کوم په پیسه دارۍ او غریبۍ باندې نه ده، خو لیکن چې هر چا کره چې مېلمانه راشي، باید ښه اخلاق او خوش روڼ تندی ورکړي. ډېر مهمه دي چې په روڼ تندي چا سره کېني، پاسي او هر شی چی ورته پاخه کړی چی تندي د روڼ نه وی خوشحاله په خندا په خوشحالی چا سره کینی دا ډیره مهمه ده."

زمونږ په سیمه کې اول حجره، خواستګاري کېږي. اول د جلۍ د هلک مور لاړه شي، ورسره خوېندې او عمه ګانې، یو څوک لاړ شي، وګوري چې کله یې خوښه شي، بیا مشران سړي ورسره لاړ شي، خبرې وکړي، لکه وړکي دستمال ورکړي. دستمال چې ورکړي، بیا د کوژدې یوه ورځ وټاکي. کله چې بیا کوژده وشي، کوژده کې بیا نو ټول خپلوان خبرې کوي. کله چې بیا کوژده وشي، بیا نو د واده په مراسمو کې اول، تر ټولو نه اول، شب حنا کېږي. اول ټول ځي د هلک کور ته، هلک جلۍ کور ته ځي، په بخښنه سره، ټول ځي د جنۍ کور ته. ناوې ته نکریزې ور وړي، نکریزې ورته ږدي. هلته بیا بیا چې کله، نن سبا نن سبا خو هوټلونو کې ودونه دي، خو لیکن په کور کې چې ودونه بو کېدل، هغه بیا ناوې راولي خپل کور ته. یوه ورځ ټول خپلوان راټول شي، ښځې او نر ټول لاړ شي، ناوې راولي خپل کور ته. خپل کور ته چې کله راوستله، په سبا باندې بیا نو ولیمه، موږ ورته وایو. بیا ټول خپلوان غواړي، خپل همسایه ګان، خپلوان، ټول غواړي. بیا هغوی په یو ټایم روټۍ برابروي، ډوډۍ ورته برابروه. زموږ په ځای کې خو هم دغسې دي، نه پوهېږم. او اوس خو زیاتره وختونه خو هوټلونو کې ودونه کېږي، بیا خو ناوې هوټل ته راوړي او هلک هم، ټول هوټلونو ته راشي. په همغه هوټل کې بس یو ټایم واده شي. شب خینه ټوله نن سبا ټول په هوټلو کې کېږي. او په کور کې خو اصلاً ودونه دیر خوند کوي، د کور واده، ځکه خپل خپلوان چې راټول شي، کېني او ټوله ورځ ناست وي. د شپې هم کېني. د شب خینه هم ډېر ښه خوند کوي. د کور واده، زما په نظر، ډېر خوند کوي، او د هوټل واده هم ښه دی، خو لیکن د کور واده زما ډېر خوښېږي. کور واده کې صمیمیت ډېر وي.